Ununuk waan imimé ujaaw wo wo woomé; bukombung, busankajumo, buréém, bubaak, busana, bufooh, bukool, bubuur, buféémb, bufira, épokéél, éribay, busankajumo, buhaab, bumampatang, béél, bujiik, bumunkut.